عشان تربطي الحذيان إتبع ها الخطوات أول شئ حط الحذيان وخذ الطرفين ربط الشريطين و أسحب الشريطين أسوي العقده و أتأكده من الربطه و أخيرا أتأكد إن الربطه مشدوده و مريحه و كذا يكونو حذيانك مربوطه و چاهزه.